अगर मैनें कउनौ रेस्टोरेंट में वेजिटेबल सूप ऑर्डर करो है। लेकिन वे गलती से फिश सूप ले आए हैं तो मैं वेटर से कहौं की। मोखे खेद है लेकिन मैंने वेजिटेबल सूप ऑर्डर करो तो और यह फिश सूप आए। क्या आप कृपया इसे बदल सकत हो और मुझे सही सूप दे सकत हो। धन्यवाद, मैं इसी तरह विनम्रता से अपनी समस्याओं को बातेहूँ और समाधान की उम्मीद करूँ।